Me shku n'Siberi si turist për ni javë kisha marrë me veti tesha trasha edhe t'nxehta, jakne termo, pantolla trasha, kpuca ose çizme që nuk e lshojin ujin, dorza, kapuça t'trashë, shalla, mandej gjana higjienike si kremë për me mbrojtë lëkurën prej prej t'ftoftit. Mandej kisha marrë kamerë, telefon <hesitation> edhe nji termos për pije të nxehta.